Ndreto aby ñy karazam-pataloa noho ñy fomba fampiasa azy kirairaiky iaby: -Misy ñy pataloho jiny, ampiasa aminy ñy fisikina mavesatsy; -Misy ñy patalo foty, ampiasa aminy ñy fivoria ara-panjaka; -Misy ñy patalo lava, ampiasa aminy ñy hetsiky <shushes> mañam-pahaiza, ampiasa koa aminy ñy fivoria ara-panjakà; -Misy ñy patalo boribory ampiasa aminy ñy.